हुनत मुंई ओस्के एबे पुरै गुरिहे खवाह मन्से हैने एबे खासे चिनि, इअ कथिकथी याको गुरिह हखे वाला चिजु उतुरक खैबे हैने कैससु कतउकी मोर गुरिह उतुराक ओथिया खासे ओसनक डौल चैं हैने लगसउ । एबे बिहाना जखनी चाह पियसही फेरी मुइ बिनाचिनिक नै चाह पियससु । एबे कबहु मने मन लगसई जसने इअ जडईक ओथिया जुनवामा एबे कखनो ओथिया कथकथी गहके खायके मन लगतउ, सर्दी लागल हतउ तखना मने चहवा मुइ ओथिया इ मधुक रसवा जुन हसई उहे मिलोससु हसे ओकरमा निमुवावा गहके हसे यादवा, मरिचवा इचिका गहदेले मने गहनी सवाद लगसउ ओसने कहके मने पियले बडसु । एबे कबहु काली मने इअ बहरा जाके मने ओथिया इअ मिठईसिठाइ कथकथी दोकनावामा सभ पवेसई एबे घरवा त ओस्के बनोले हैने । दोकनावमा सभ जुन किनकानके मने मिठाई खैले बडसु । मने जखनी मिठई खेसही मुइ कसनक एकदम मातल नहिया लगसउ एकदम कबहु हैने घुरिह खाएवाला मन्सेगुनेसे मुइ ओसने मातल नहिया लगसउ । हसे एबे चिनिरोग त ओस्के मोर बडते हैने बडउ उहेसे एबे चिनी एबे ओस्के खेसही मने ओथिया हैने डौल लगसउ उतुरे मतुरे मुइ हैने खेससु । एबे चिनिरोग लगल हतिय त यको कथिकथी बजारअवा मा बहुते किसिमम क गुरिह बनवना चिज बडई ना ओसने सभ मिलाके फेरी खाय सकतही मने हैने बडउ चिनी क रोग ।